A coxiña da Danimarca de tradiçion a l'é basâ in sciâ carne, pescio e læte. Sciccomme che a Danimarca l'é un paise nordico e quindi freido, i piâti son ricchi de grassi, bitîro, cremma, struto, carne sâ e margariñe che se usan pe fâ e frittue, pe fâ de sarse o solo pe mettile into pan e mangiâle coscì.